כ'וואלט געזאגט א גוטן כ'האב א ארבעט פאר אייך, מיין קראן טראפט. און, אפשר קענט איר אריבערקומען און עס פארעכטן?